Ave, tenel pueis tenel loça d'embaxás i de palacius realis con pratus pal café i pal té i pal postri, i açafatis i essu peru, güenu, afinal, en una vida corrienti pos gastamus alo más pos pratus pandus, pratus hondus i pratus chiquinus. Alogu tamién se gastan los cuencus, que sirvin mesmu pal almuerçu comu pa tolas sopas que tenemus, mesmu las d'iviernu i las del branu.